Nahita penina magika zao i poeta raiky toy ka nanaoratsy i tonokao mikasiky ny harea la nataony nipoapoakay ny harea tao a niazony aby ny rah nosoratany tao.